तुमके कैसे पता रह्ता यी ठाउँ मे बढिया खाना मिल्ता कहिके। बहुत जेदा घुम्तो किका? तुमके ते सब पता रह्ता। कौन ठाउँ मे का चिज मिल्ता? कौन ठाउँ मे का चिज बढिया मिल्ता? कोन ठाउँके स्पेसल चिज का हे कहिके सब पता रह्ता मनैन् ते। उईसे ते पता फे हुइना चाही।